कॅनडा या देश पहली इलले लोक पंधरा हजार ते। तीस हजार पहली एशिया आणि उत्तर अमेरिका। या देशां जोडणारो भूपुलावैरसून इल्ले एक हजार च्या। सुमारास वायकींग एक्स्प्लोरर लिफ एरिक्ससन हो। न्यूफाउंडलॅंड कॅनडा थाय पावलों तेनिं थाय वसाहत। स्थापित करपाचो प्रयत्न केला पुण तो चड काल तिकांक ना।